سٹیپلَن منٛز چھِ توٚمُل، نوڈلز، تہٕ سبزی، ماز تہٕ سمندری غذا وٲلۍ کھٮ۪ن شٲمِل۔ چینی ضِیافت چھِ پنِنہِ ذائقن تہٕ بناوٹَن ہٕنٛدِس توازنس سۭتۍ سۭتۍ تازٕ اجزاہَن پٮ۪ٹھ زور دِنہٕ خٲطرٕ زاننہٕ یِوان۔ یہِ چُھ مُختٔلِف غذٲیی ترجیحاتن مُطٲبِق تہِ موافقت تھاوان، یَتھ منٛز واریاہ سبزی خور تہٕ ویگن آپشن دٔستِیاب چھِ۔